في عيد ميلادي نفضل نتحصل على الدراهم ومنفضلش نتحصل على الهدايا خاطر كي يكون عندك دراهم، كي يعطولك الدراهم تقدر تحب تشري حاجة تشريها بصح اذا اعطاولك الهدايا شغل خلاص هاذوك الهدايا تجعلهم تقيلهم معندكش حتى أي خيار، رغم أن بالفعل هناك من يهدي لك هدية تجمعها كسوفونير، ولكن شخصيا أفضل أن أحصل على النقود لكي أتحصل على ما أريد و بالتالي أنت كذلك عندما تهدي هدية لشخص آخر، تعطي له نقود كي يشتري ما يريد.